राईस कुकर खाना पकैना एक ठो भाँडा हइ । राईस कुकरमे हम्रे भात पकइ सिक्ती । यदि हम्मर ति काठी ना हे या ग्याँस ना हे तउ हम्रे बिधुतके सहायता लैके राईस कुकरमे खाना पकई सिक्ती । यहका तहिन हमके एक ठो भाँडा रहता ओहमे ठिक्के परिक चाउर आउ पानी नाप्के धरके ढप्कन लगादेहेक पर्ता । तब जाके बत्ती अन करेक पर्ता । जब बत्ती अन कर्बो ते यी अपनही खाना पकैता आउ जब खाना पाकसिक्ता तउ अपनहीं बन्द फे करदेहता । यमने चाहिं एक ठो खाना गरम धरले रखैना फे सिस्टम रहता उहिमारे खानाक तहिन यी वरदाने साबित रहता ।